من أسوء أيام حياتي ومن الأوقات اللي كنت أحس فيها إني مرة سيئة الحظ <hesitation> لما كنت أختبر عملي، لأني طالبة <hesitation> لما كنت طالبة أسنان يعني، كان عندنا ضرس لازم نسويله حشوة عصب <hesitation> مو ضرس على بشر يعني ضرس مخلوع يكون كذا نشتريه يعني، المهم وأنا قاعدة أسويه وأشتغل الضرس انكسر عليا من النص، وطبعاً الضرس ما له تغيير وكانت درجاتي في ذا الاختبار مرة سيئة بعدين.